Ny fikafika fanaovana tonotononkena mety tsara de ny fandonana azy mialoha aloha, alona amin'ny <hesitation> sakamalaho sy ny tongolo gasy asiana vinaigra amin'izay malemilemy tsara izy rehefa oanina, eo ihany koa ny fampiasana <hesitation> charbon sy ny fitaovana tokony ilaina mba tsy ampamay loatra na <hesitation> ampamaimbo setroka ny sakafo oanina.